मैं अपन दोस्त ला कुछ नही बोलहु काबर की एक ठो प्लेटे तो टूटिस है, कोन सा बहुते बड़का बात है। होगईस मैं बोलहु रहे दे टेंशन लेहे के कोनो बात नही हवे, अउ प्लेट है घरे, तै दूसर प्लेट ले ले।